<hesitation> nu nu nani yoó ja enero <hesitation> vɨjin xaán inviernú ka ka'an maáyo yuan vɨjin xaán saá enero febrero marzu <hesitation> te mediado de marzu ja kunchaá ntuú sa'a calmar ja kunchaá nɨnɨ xaán sa'a <hesitation> te marzu abril jakunchaá kuún sa'u kuún saú abril mayo junio julio agosto septiembre octubre kuún xaán nanani sa'u te <hesitation> fines de octubre noviembre diciembre ja kunchaá nanani kuún nanani <hesitation> yu'á yua'a ka kuún yaá te vɨjin xaán saá yuan ku temporada ka ɨo ñuúyo yaa.